बच्चा जंकफुड प्याकेटको खाना जद्धा <hesitation> मन पणात हयं । बे विनके <hesitation> फलफुल खान के ताहि प्रोत्साहन देनके ताहिँ <hesitation> फलफुलको फाइृदा फलफुलसे <hesitation> कैसो–कैसो किसिमको तत्व हमर शरीरके ताहीँ उपयुक्त होत हय अच्छो होत हय बो खाएसे का फाईदा होत हय बो बतान जरुरी हय ।